ia, fomba fandokisana an̈in̈y io zen̈y mety manôva otrikaina indesin̈y sakafo àby io. Tiako volan̈ina amin'zen̈y izy koa zen̈y lokin̈ao io nataon̈ao ela avô irô loky mandalo lafaoro àby io matetika zen̈y malaky lôso zen̈y otrikaina an̈atin̈y zay zen̈y mampiôva izy, karà zen̈y.